أي نجم نسبح و نركب الدراجه، تعلمت السباحه و أنا صغيرا في حوالي ست سنين، و كنت ديما في البحر مع العايله و تعلمت بالتدريج <hesitation> أما بالنسبه لركوب الدراجه تعلمت في سن ثمن سنين تقريبا و نتذكر أنو الأمر خذا مني سمانتين باش نولي نتقنها، في هاذوك سمانتين شبعت طيحات و كنت ديما نبكي.